الشاورما أكيد أكيد الشاورما و <hesitation> واللي أخترع الشاورما ،بصراحة بستمتع بطعمها الرائع ونكهتها الغنية. في الصيف خاصة أحبها مع الثومية والخضار. <hesitation> في الشتا أميل إني <hesitation> آكلها مع البطاطس المليه أو المشوية .أجواء تلعب دور طبعا في ال- في الوجبات هذه يخليني أقدر الشاورما أكثر حسب الظروف ،هي تبقي الخيار المفظل لي .صيف ،شتا ،صبح ،ليل، كل وقت.